Nuku va'a he kundu veeté, kacheñachi kuva'a neneji ñeñenue nudua jun, iho uva'a iringue ñeñede niñue nguende'e, njini cabeñera uva'a, anga ni ñeñe una yuu hora kuu ndengue yeunuu tuu té iha chi jun nunku heranke va'ña enyii no negueñii, inka yee jun ku completado ña'a uni iño ha uxi hora nga inotundu atuku nduu iñeñe até ndó, una hora iin ayen horá kudu va'a ñaá.